Ah maro ndraiky ny lamba tiako hatao zegny e satria o maro ny fagniriagna amin'ny olombelogno ary maro koa ny <hesitation> vinavina tiagna atao fô arakaraka ny vôla an-tagna- ampelatagnan'tegna ôhatra hoe za ake zegny te hagnano costard a, mijaikajaika amin'ny mocassin regny fa zaho tsy managna regny de aleokoleoko miafimiafy amin'le tsotsotra hoe <noise> malaka maillot de magnano tennis mandeha an' terrain fô le tegna fitafiana tiako atao <hesitation> semizy de kiraro fotsy, tennis ambany de zay.